<hesitation> درجة الحرارة أفظل درجة الحرارة في النهار لتكون حوالي خمسة وعشرين ثلاثين درجة مئوية، وفي الليل عادةا ما تكون <hesitation> خمس طاعش، عشرين مئوية عشان تكون الاجواء مريحة وأكتر برودة النوم والنعاس، اعطيك اياه <hesitation> الحمد لله جو على النوم، لكن بالنسبة للنهار تكون درجة الحرارة من خمسة وعشرين، سبعة وعشرين ممتازة. <noise>